Firigo faa ɓuuɓinira huunde, walla faa waɗaa ɗun galaasi. Maa, so ñaanduuji goɗɗi, a wañii fati ɗi ñola, naa ndesaa liɗɗi maaɗa faa ɓooya. Ɗun fuu ana waɗee e firigo. <hesitation> E anndal an min ka, ɗun woni ko anndumi firigoo ana golliree muuɗun.